Vyakula vya <hesitation> kande za asili, ni ugai, <hesitation> monga, mahuti, bada, kama hivyo <hesitation> mchele, tumpika <hesitation> tagula, lakini sasa humwe twataima makongo. twaima twapata mhunga, basi ndo nasi vyakula vya asili hivyo, kula <hesitation> tampika mi mwahuti, manga. ugai. bada, na vyakula vya asili kama mboga msunga, kibwando, <hesitation> kisogo, bamia, ni vyakula vya asili. <hesitation> <noisy> Nimpemba twaima wenye. twaima vui, twaima mwoka, sasa kuima vui katipata, aaya ivyovyo lakini katikosa kabisa tapata, mahuti pia tahonda, aya <hesitation> manga tahonda, mbogamboga hizo kundee haya pia tahonda, vipatikana Tanga vitu hivyo vyose hivyo, twaima wenye wabondei. Mdawumu taanda mapemba, detagwa vuli <hesitation> aya ukiweza kipindiki tuhu, tanda nani hii <hesitation> kama nkunde hivi tanga mchoo, kwanza kipindi kituhu ni mwaka, tanga mapemba pia tanda namanga, tutanda hama, Namanga, tahanda, afu tina mazao ya michungwa umoumo, tuna machungwa, minazi, tuna mazao kama hayo <hesitation> eneo la Bondei. Wabondei hasa mazao yao makubwa ni nazi, machungwa na mapemba kama hivyo namanga, taza la Bondei midsa da Bondei, ukaondeza nazi humo <hesitation> soku kiu we ndo upate nazi, nkwamba machungwa sio kiu mwenda upate, kwendamu maembe <hesitation> ni tele ndo upate, kwenda manga kama hivi wapata hata ukihanda maparachichi pia wapata huku Bonde, huudada wawona mparachichi <laughs> <noise> pengine mahindi, machungwa, ni nini, ni mapemba, ni manga, yategemea mwenye nguvu yako indavyoviime, ukaime hakuu basi. We ndo ntade <hesitation> manka watada, magoi yingia, manka watada, mapemba watada, machungwa watada, nazi watada, yakia yategemeimpai nguvu zako na juhudi yako, kuima hadodo ndo upatee mwenye chakuda wewe mwenye, lakini kwewe muhakuu basi atakuta analala tandani wataga, <hesitation> <noise> uyoya mbwaikai mahakuu, ataga muheza. sasa kumbe kama ule kipindi matajiri wamepemba bose mpaka huku, au kuna wenye maduka wataga, amatajia machungwa pia huweza mpaka huku wakumwe wali bei sana, wakumwe nawa Arushaa, wakumwe awa <hesitation> Nairobi weza matajiri matajiri wagua, mmazao ayoo, hayo mazao haya, ninampenda pia nkagaa muheza pawe mashine, wote wanhiahwi kibako aya pia wategemea mbwai kuima kwako mwenye, lakini kama wewe ni hadodo humdede mwenye ikedu, lakini kama unajua haku unayokumu ya rweimaa hakuu lakini waimaa hakuu ni wado nahayasapu hakia, lakini kama ni mkonoo wangu tu, ndani hii miaka nde yangu tu kya kutada

Aminda yetu, ni neneo ambayo eneo ambayo ni daku mwenye, ni mashamba yetu yinao, kama mimi niyodangudwo duko kongoi, minyi mako. kumwagia hatimwagi si, kio nkama antu Arusha au wa Moshi wamwagiao, si hatimwagia, mazie yetu yawonko uwanga kwa Mungu, fua ikanyesha nto tupate mazao ikesha kunyaa mazao hatina, kama hivi hatategemea nfua, tatahia mapemba kini kayanafua, twangojea fua, kati maana kati na mifeji ya kunyesha kama hizoetu Moshi Arusha, wana mifeji ya kunyeshea kini sisi katina, <hesitation> tategemea mazi ya fua. <hesitation> Muda wa zama ntakuwa tukiima sisi, machungwa nna machungwa soko mpaka machungwa yaive, yahadatike niwenatwa naiwe lyeza, lakini sasa machungwa yagula mashataa, <hesitation> kahadatika Tanga asema nani?, au hamna utofauti waizoza zamani ne sasa, sezamani eti hata kadaasa machungwa yasiasi eti kadasa, kama ntu kekeza basi angoje mpaka yaive, mpaka yabwasi, lakini siku hizi kadaasa, siku hizi machungwa hatutuyatunzwa yatakomashataa, matunda mapemaa, kwaiyo boo zetu hao hawana asa sisi beti na asaa machungwa dakasiasi.